محتاج تقرأ عن ازي تصحي بدري و تقرأ عن فوايده و أد ايه هو مفيد للجسم و يريح تبتدي العضلات تتبني من أول وجديد لو في أي حاجه فيها مشكلة زائد خلايا المخ